<noise> Ny aspiratera izañy da fitaova ampiasaha hanadiovan-traño misy môtera mampandeha azy da mitroka avao mitroka izay vovoka i miaro fako fako amin'ny toeran handalovany; izay ny asany aspiratera.